نحب نسافر مع <hesitation> صحابي، نبداو مجموعة كامل هاكا بنات وأولاد، نتصور كي نسافرو مع بعضنا هاكاكا نعملو <hesitation> جو أكبر، ون- نكون الحماس خير، خير ما <hesitation> الواحد يبدا هو مربوط بشخص واحد، يبدو مجموعه كبيره هكا كليك كامل متاع بنات وأولاد يكون <hesitation> الجو خير ويكون <hesitation> الحماس أحسن.